مثل الفوزبجائزة مثل اليانصيب وسحب قرعات, أيضاً عندما عثرت على شئ مفقود, مثل شئ ثمين فقدته لفترة طويلة, كذلك فرصة عمل حصلت عليها, وخهي وظيفة أحلامي, وبعد <hesitation> بحث طويل جداً ومضني, كذلك أن أستلم حوالة بشكل مفاجئ ومبلغ كبيرجداً لم يكن بالحسبان.